Pues naré zlua ra ni, ni rxiu tele gy’ah, <hesitation> vel nax ni queity ni giluini ni nap nú que zinu th anten, tchi anten gy ni nii ni ginaz rathe canal gebnu lo th ra miny valna lo th ra zanu ná xina gy’a thci gebynu gyo xga anten gi the nii ni na función xthen ni nii ni gun gan gizalui ra canal vel rckasu gigwiw, velna za canal dos rh ni rdëdy ra novel rdëdy ra notici rdedy ra ah, napni que gisiu th anten gy’a te anten gy ni ginaz canal dos’gy tchi einty a veces queity nani val nax ni’a queity rnazdinni tchi ni napni cka giziu anten gy tchi nii ni gisbu gequinithe tchi gackan ginaz ni ra canal’gy esque veide nú ga zian ga canal rnaz ni, nú ga canal rnaz ni par xten ra caricatur’e xthen ra par ra miny ah per siempre ga cun anten gy ni ginaz new ti th xilá ziu ni the tchi gackan gilui ni rathe ra canal.